Fruta reta mbae jaiva yauva reta jaeko ipuereta ñamotini jaeko yaruyave verdura, soo, jevae legumbre, hongo, hierba ipise katuva ñanano jokua grano, te, café jare azucar, jokuaretako ipuere ñamotini ipuere vaera aguƚyeara oikomeguä yandeguino jaera yande ñamotini kavi yaeta